Ani ikúnyà nì ɖi nè ɛnɛ̀ maa ówo niɖe, ùfù ɛɖí na jɔ̀à úni sú ì nà mi nɔ ni ùfù ówó be ŋè blù klòè. kàsa kóbe ŋè ùfù màawu àgbèɖì nyòoówo ɔfɛ̀ lèe bù ɖa jra izi, ba jra izi ká ówó nɔ̀ku kàɖi ówó fo gùu ani àkpé ínìwà wòó no, úni ówó bà tu ni ènyegù nì zo kpòkpli kása ówó bà zé yize úni ígbɔ ɔwɔ dò nàáa yize màaɖu úni akpaɔ̀ŋɔ na wa ìku, ì jóɖá, ìkúɖá, nì ìfíɖá úni ìku, ìjóɖá màawu, úni náka ɛɖi no fo gu úni ú nà fó gùu akpagege, ù nà gú timáti, ú nà ká bubo, ú nà gú ábua wúlíwúlí màaké bo nyo <hesitation> bɔ̀sìkplà lɔ lèe kàsa ú nàa ni ugúnùgbàa, nàblɔ̀ɔ úni kàyi ùú sowàanìà úni ɔmi ká nà zá banìi, okù <hesitation> ɔmi ká nà zé se ábua li áyiti, ì náa se ínìwà lɔ kpòkpli tu li áyiti tè ú nà tú akpa lɔ yili sò nàábua màawu búá ígbɔ wèé ke íkeanì ɔku mabe yize iku mù súù, ú nàá banìi siɔmi plémú úni kayi ì tu ábua li áyiti wuléè, ì náà yili, à màa ɖo ùfù wulé kása à màa kpo bɔ̀sìkplà ówó ba gblɔ̀ ìkúɖáà kayi akpa ɔ̀ŋɔ ɔ̀ɔ́ zi waa kayi akpaɔ̀ŋɔ wàa, ú náa gu wo elílɔké ówó ba bànìà ìyì màa, úni wa ìfíɖá, ú náa gu ɔku màa ba kpalí ní uGu, ówó báa nì kìni yize elílɔké úni sú ùfù na mi jɔ̀à kása kó be yize mìnyè, kása ka kàáa ŋè ɛnɛ́ɛ̀, à nàá kpó enu wulua ɖèɖè ú náa ŋè. enuwulua máawu kása ú gbɔ kpo, ́unà úni nà úni náka lɔ ké ú náa kɔ bàáa nyréwu ábua wulíwulí màa nàáa kelinìà kása ú náa ŋè bɔ̀sìkplà kàɖi ó nonyo ákàtiabí blɛ̀ɛ ali àlɔ ù nàáá ŋe ù tè ŋè, ù tà fɛ úni sú úni ɖi ni ùfù úni ɖí màa ówó be ŋè blù ani gbèele búá ɛnɛ̀ kayi kàá ŋe mìnyè súù ùfù ú ne ɖó ùfù kɔ úni ɖìigbo úni gbaà káà ù nàáa gu iku wèe màaké mla kɔ bù nì kpo bɔ́sìkplà kàá nɛ̀, kàá jɔà, bàáa nìkpo bɔ̀sìkplà kása ú náa ŋè iku.